Odatda, itlarda artrit, tish kasalliklari va ortiqcha vazn kabi muammolar ko'p uchraydi. <hesitation> Misol uchun mening ko'chamda itlar ko'pligi sababli semiz va baquvat itlar ham ko'p uchrab turadi.